Uxan chin tawonkgo tino talaentsa kat pus wan chu ma- makgast xa talatama porque uxan tux tawa kawau xliwat kan uxax ta xtawa tu makgalakgo nak katuwan <hesitation> tsau kgalhi vitamina tawan porque tutokg xla kawau <hesitation> mixkiyan li tliwakgaxla tsau tse na lhaway tsama tsau xa- xa tatsil na tsiliy, tsama min tsau, chono tsama lokg pulana xa nalakgstita tsama mi lokg chono axni lakgxtitkgonitats pus na- na mapupiy chuchut axni no liwana pupuni min chuchut pus na makapin mi lokg nalakgwilhapiy chono na maskgokgey axni chamats chono tsama mistulut uxan tsama mustulut man chuchut xa nali talipin axni pupumats tsama chuchut na makapin tsama mi mustulut lhakati maskgokge ja maskgokgekan tsama mustuljut nanutsa tsama champulut wanikan pus natse xa na- na kaxlhaway o na malokgey tsama champulut osu para na puwan nata makapin stap- stapu tu kawau tu lhaxa katlh uxa na makapin na makapiniy tsama min champulul chono wilapa xkijit pus tsama xkijit Pus nalakgmakgan, na maxtuniy tsama xchiwix wanikan i makgapits talilakgapaskgo xsemilla liwana na mak- makgan tsama xkijit chono axni na makgankgonitsats na suakgay nak mixuat na lakgsuakgay astan kanin matankana lhaway chono <hesitation> untuno na lilakgchakgey uno tsama mi xuat uno na mapupiy chono na makapin tuno lakgsuakganitats ama xa wanikan xkijit lu kgama chono mayak, na lakchukuy mi mayak chono para min kats para talhawakutun xmakgen tse na talhaway porque lha- lha- lh katilaktsilixa sino que tsamani xa akgchuchut naway o para tsa xa takaxlhaw wokutunu mi mayak na makapiniy tsama xmekgen xmekgen mayak osu para tawakutun liwan tse nataway na na kaxlhaway na makapiniy tsama ankulim na suakganiy xa xastakga pin chono na makapiniy kulante pus lu tse tsama chono waniparakan akgxanat uxan tsama akgxanat pustsa tsamani xa na na- nalup xa akglup wanikan na la tsamani xa na Namakapin nak mi olla tina na maskgokgey osu tamakapinikutun xa- xanipx xaskgata xa nipx pus tse natamakapin lo kgama xa tsama chono wilapa no tu wanikan nipx natse na tsamani na- na- na laktsiliy, minkats para lhawakatun xa a la mexicana tse na lhaway porque tsama xa pus xalak katuwan jatu katililan tsama chono ama pukskak nalutse mat xa na pukxkak para na namakgtayayan na nalikuchun tsama pukskak chono waniparakan akgtim akxtak wanikan tsa nalhaway tse para na lhaway xa xtakgal osu para tsa mani nali nalilakgwilhay skitit chono na makapiniy manteca naxtakgaya na mujuya nak palhk tsama xa wanikan akxtak